मेता भाई कॉमेडी मूवी देखंड पसंद करलु किलेकी यु मेरा मन ते हल्कू राखलु अर मेते तनाव से थोड़ा दूर रखलु अर कॉमेडी मूवी इन ची की हम अपरा पूरा परिवार दगडी भी देख सकदा छिन अर एन्जॉय कर सकदा छिन।